Ekan ra oka dan nkafu bae ekan elema berekor àmi ka na mbowi elema sin eleme nara. eleme domo boro jue. Eku eleme ba gbo kurin nchia bra gbo kuro dudo. oka ju so nchia. Agbonchia do an, ogale doan. aleto doan. akpajo doan. Alode doan. Ekai ka no ne oo ba gbo eka kunani bagbei. So ro bae Alode, ba alode alode bae oni dorara grenu so bo gre nai. gre akpabae, ogen ra swanri oka ba nu namari ntito. Agbonchia bae osaro <hesitation> bae onre ba gbo jima den eta eleme. osaro ra be osaro bae eta erani be ra onkpoin eta e do so elema. aleto bae kora abe ye aluu eto bae tore fura eto nton ra nee nwen Akpajo bae dori bae tore eta ikwere. Ra ka ju Odido erari. wagbo onne, ewagbo ebubu. ewagbo eta ōō, ewagbo ekpero babae kome ju sa arani eleme wen oo eleme manchula. kori eleme pun eta oni ma ko aberi ko Ngobe doan but ngobe erani, eta oni njeraran. ka ju san eta eleme. Eleme bae karan abeko de me kere lo ni nere karan abekor ku ekpo ba bo nwiwinbi ra ka ju abo ra kae dorinke wa kan. dabo eta ra ka see. kusewine ra fu akan eta ane are kele kajuan okparawo osun raka aru ekan njabu raka dala fue nnre nera ekan rae kparo toma owiyen ko" see chi mmu juan" ra ka fun ekan eleme lama ka a see chu mmu jua. oka dan owin ka bina ko. nten so koffea agin oko eah. owi ye yeyan. Toro ko jo teka noon ebe lemq eken elema bai ekan kunereta but ra yo toro ekan eleme bae ekani ebe edo keire noru neru ekan. ekan efeme bae ekan rafia. teme erani. onee ŕa bera chure eta ereni bae emere philip obelle aye ah aletoo. oka jira so nchia, kun nchia

Wa aowe ka chu ekoyo ka jua nte yo bra nka yo. bra nne ba otor oka see nden see dainu. odenu noni sai ojunu. kra churi bun otor. odo ra ka eyeh owa bran atech bra akah teenu na bre chi chia. a so j onu areni. nye kra sow okun dare jima to woa achu. Ta gwaran otor do jo nu bra. eranu oka mo kob kuru nka kara chu ekpii. arani aje olaoru obari babare chi chi ye sai nu alaebiye koh so bra ju nu. onwa akpanpa owa ado fala brea daenu obelea wa jeje oblea. so wa dan nonee oo. wa fimi gbere ajinra dore eyeh owa eleme bere ah Wo eyeh eyeh owa yo wen otor, sa bo otoro wa e ba eyeh. are so tor rain chima njenje in baba gben mpoo. wo eyeh eyeh owin eba owen otoh, oka yan kor do so towe eka towo nyeba ben pon. derebaker wa yan kor o eyer owa eleme. Ku eleme bra kor o onnw kuraru jomaru owinyeba ra ka ba odo cha chu gwen arani, toro far doro oou. ejaro ofar see ofa do oou ba kor afie ma ofar kra jor far bro oou weeh ka neru. kun ke yamara ko ko njebu a ben jamar bae toro kwa towara eka yaba Tata nja fe weh. Eka gwan nton ra lee ya, kra owe nkiken a leema oneē ray tata nja fe tate ajun sai ku erri ye, ra see ye mai. why ra see bina bada abere dey nu ka kra bana tra bere oou weeh kra see owe nkiken owe nonii. nonne ra gbin mpio anurafe rein jakar, tro so sen arani olaeru eta areni baba jira eben anu so eta. Olaeru. ra kra chu mmu. ra kra lamabo okonnebl oka mor ko nmii ka oko. yonio olaero baribl rabako toro sin otar nye chalari ponru tara bala tiwo owa sin obia. oka see on raka namaru ker okparanwo wen neru. ra ka nja kaa olaeru obrari ra bae nyan see njenje olaorobari bora towen

Ra guan si areni be dele noe kpenpee so so ekan eleme. sin ten ka labi koh ehn. oka fu ekan eleme swan eleme swan mo. aro noe okafeign owinworo. okpranwo njeru ko owinyo a fu ofeign no nee ra bensay owina ra sa fue okan feigine. mor bae a furi ekan feigne tay ayen bra fur akan feigine. ekan feigne ra ekan bae ni, ama fu, e bae ka fe ekan ebi noe ekan njaba, njakar. A nu oku nsewine bae njaba ra njakar. A nu oku nsewine bae ra fu ekan eta ra bi ra ko ekan eleme ba berù tama an. Ekan eleme eba paree, ekan eleme e ba pay